Buibui, najaura mteyo m- mtero wachwe mwe aboya hara, osaa aboye kono mdudu alokere nahara lazima anate koananatire hara no chakurya chachwe lazima arie, no kazi yachwe.